Toh safun wo a gwayo kaŋ a ga te, gwayay kaŋ a ga te day ni di ɲga no ni ga ɲyuna nda, ɲga no ni ga ɲumay da, ɲgay day no ka ci a gwayo ni di da ni ɲumay, ni man ɲumay da, ni si ma ni gaa hamo kaani. Kuma ɲuna yaŋ yaa doole no kala da ni daŋ da no ni ga ɲuna koomi matekaŋ no ni baŋkaaray go da da ni man safun daŋ ka ne ma ɲuna, a si te. Ni di mo, naŋkaŋ a goy beero go day nooya ɲuna yaŋ do haray ni di gwayo kaŋ a ga te nooya a a'gwayo do haray. Ni di da ni ne ma baŋkaaray margu, man daŋ safun ka ɲuna, ni di ziibo si fun. Ziibi kulu kaŋ go mo ni se baŋkaaray ga da ni na safuno din daŋ ka musay da ni di a ga fun. Ba ni gaa hamo ga no ziibi go, za ni du safun ka daŋ ka ɲuna nda no ni du susu ka ziiri, gaa hamo ga, ni di ziibo ga fun. Amma da ni koy kumo matekaŋ ni koy hari ra ka ɲumay, da ni man daŋ safun ni di ziibo si fun. Ni di mo a maga se no a gwayo goy beeri no zama matekul kaŋ no ni te da, da ni mana hayo daŋ ka ɲuna ni di ziibi si fun ni ga a si fun ni baŋkaaray ga. A se no mo ni di a gwayo goy bambata no a se no i na te yaadin ni di mo doŋ haka, a te boray se taimako mo zama saboda ifo se saboda matekul kaŋ ni baŋkaaray ziibi nda da ni na daŋ a ga, a ga funu.